Ny tena tanjona amin'ilay posy kely amin'ny jeans dia mizara roa, amin'ny ankapobeny voalohany misy dia natao hitehirizana vola na koa fanalahidy mba tsy azon'ireo mpangaro pôsy revo maromaro ny olona mitangorona, faharoa marakarak'izay ny jeans rehetra dia ahitana an'iny pôsy kely iny avokoa ary azo lazaina fa haingony izany iny mba hampiavaka azy amin'ny pataloha rehetra.